Ewa za basy kôfa hitona hena, te- hitono omby maty reny, raha io tsenky tapatapahiko madinidinika raha io bakeo asiko, ein! _x000D_ Asiko tongolo gasy reny, asiko sakay tany, bakeo atsatsikako tsara raha io bakeo, bakeo raha iny mibôka tsara tsirony.